<hesitation> isyinu syundinukwa sana ukuvomba une ndini nandiluta kumbombo, ndilikawaida, maranyingi sana undilimpenzi pakusoma, ndyandinukwa sana ukusoma, sana sana, ndilimpenzi sana wakufwatiria amambo tofauti tofauti sana sana ndyandinukwa ukufwatiria amambo gakimataifa taita aka. <hesitation> ndilimpenzi sana vasiasa, tena sui isiasa sa- sa- sa- savatanzani isiasa syadunia, koo maranyingi sana ivona atifuatiria amatukio akaumie kusiku, apa kiongosi ava vagombile nukwiki, vakiki nukiki, japo hata umziki pia ndilimpenzi, ndyandinuku ukufuatiria i- mambo ga- gaburudani akakaume indeti, Muvinyiki jiumile, vene uvikongosa katika bili bodi labda ivo. Ndyandinukwa sana ukufwatiria isyinu kama isyo lakini sana sana une ikinu kyondinokwa ungambone ndimalile imbombo, ndyandile unkukutulia tuu, ndyandie ukuingia mtando, ndantume sana <hesitation> imitandao ukufwatiria amambo amosu. Lakini sana sana ukusuma amambo ganani ga- ga- ga- ukusuma amambo gahabari syakimataifa, Lakini ikyinu ikingi kundino ukufuatiria sana, kyandinukwa sana sana ukufunza iluga. Iluga tofauti tofauti, jandike ifunzise ikifaransa, <hesitation> ndyandi nukwifundisa ikijerumani ukupitia untandao, koo ndyandi isuma ukupitia untando lakini pia, ndandi nukufwatirira ihabari. Ihabari syam- sya- sya- syakimataifa hasa sisya siasa, ukiachana namabo gandeka, ungalekane namabo ga- gaburudani, <noise> ndyande nukosana ukufuatiria amambo gasiasa, isyinu kama isyo.